Mijery fanaja- fanatanjahan-tena izany no tiako kokoa na dia tsy dia manao fanatanjahan-tena firy ary aho. Ny antony dia satria iny tena mampiray ny mpianakavy rehefa <hesitation> re- indrindra rehefa misy match <hesitation> iraisam-pirenena ireny an, dia teo alohan'ny fahitalavitra daholo ny iray trano an. Dia ilay fihaonana iny izany no tena mahafinaritra amin'ilay mijery fanatanjahan-tena.